Kua yayoe vaera oimeta ñanoi mopetɨ tupeisa tuisava, yaekɨ vaera yanduti rapä, jare yambombo vaera sugui ɨvɨ timbo reta, jukurai opa yayapo yave, jaema ñamoakɨta trapo, jare yambo limpia vaera, ventana reta, vidrio opaetei, jare ikavi vaera opɨta periodikope yambo limpiata ikavi vaera opɨta